Ke ini nkehde eyinọwọn, ntoñode nwed, e e nkesi nyeneke mfina eke nkemede ndikpifukho efọñ nnana, m m nnfukhọke ọfọñ nnana, siak nwed enekem, usuk ndito esi odokhọ eka mmo ma ete mmo ke idem isọñke mmimo, omi nkesinamke ntra, mak idika nwed, nkesinamke ntra, siak mma ndiọñọ ufam nwed, ami mbebed nsinyuñ nkpoñ owu nkesim itie nkpepde nwed, ekikere mmi ekesidi oro o, mbebed ndikpon owu nyuñ nsim ite nyuñ nkade e me e m e itie ukara, ami mbebed ndikpep ndikpep nwed emi mak otu do ami nko nyuñ nka nkedi mme abop mbed kpukpru okro mmi nkere mma ndikpinam, ntak oro anam nkesibiaddke ini ndiyere idem nka nwed, nkemeke ndia nsu nno mma mi ma baba mi ndọkhọ ke idem mi isoñke mak ndika nwed m m idighe ntra, ekesi kaka nued nni, edi idu oro ekesinamde anam ami nka nined nkesim itie emi ndidide ekpep niued idahami, esid enem min tutu, mme nsu, mme nkari oro ndito ekesinamde ifanke.